<hesitation> naira orni omama yeme qave ewonimerae banatani ọovamikre <hesitation> rudi abimeme vaqa aweabuvami oyiwio eqanimayikobada otwime oha twemi owe elali e evonahoma hin merawaebe nikher oume elale vonahoma hin oweme a bushe oavnatwe welalivonahoma hin ehonahoma wenalalinahin oseleboa eqamisumu awọ <hesitation> awomuna wahirere wikare ayi iguo rayanae <hesitation> a avie hamuniyeha aryenakhre wegahika wemama-viqpa hieva wihimano ji earavava eomoduni egalilevo nahimahi <hesitation> udaohie twemi ogamumi minagadamahio <hesitation> omamashimi qhon-qhon upadalena dae ini <hesitation> ewonima vecowe macata wira maybe ojiemi miavaau but anihie lalevo nadiana hiy nataleva nadiana mie and aniwonihrere nagalehitami egani edinawuna wina atothe end ajiemikike nannwoniu asuragana asuyeraga asu <hesitation> megayeupọtaniran: ewhohivogana but mesayea moseyeyera yehina anivadogarani menagabauwaga mega gaga naminagale woyemiagae e ogakuduouwe pvakini owini wini onamama arawiname o nawime éọ ebemihiwae. Meyemukoko unyihan onawe weawana avawana onawie lriawe buwehieahie egani otani anoraomoina himeveco miwe hia <hesitation> ahi kamiebshe animinmigana meveamedavo roda mogaliage ovage esia but mie mahiwe ehimiba oseborava gala agale oogini ta ta lo mevera obanahira nabimigani mihalaruwe lala minawoga ga ga gabauwaga moga- onoqamubao aqimilara ajiemiherese <hesitation> evonibubu wogamuhieetve a owekamiebzie uwea <hesitation> iramegala-ahi but ahizipa menadorawin otanoatani because anotani natana mwnavegakigina lale avenohn wemeagana <hesitation> vodio ewin nadabami ewin eniwin ni galadabmiwi megaziga lagabaga minegaladoka minahehiebua ega-age agayeni avamiedomidiaye e <hesitation> owina diye lwina o <hesitation> onarawine radawinakerenimi eghoni aniwini nasayelelimi miragara weganodihe mevomuobo ara kou <hesitation> euwida atwegawa eo ehonimakaikou ehonimahia kuga- bakoyowega.

Omhen giu wel yan se olemhan nuwe gha tamnai nie orgha yere inia erime tai etime tah ogha mhen wan bho ta nor diaria and ones orgha mhen wan bhe mhi na diamio w do kere enemhi ogha shuen khian oghasuen so irior emhen na gbona khi so iyobor nime mie bhi olewhan bho berimen bho bor timeh oma ma ma ghabu so wel mha rye wan bho bor tuiwel bho beruwel oyun iyimen owo mama hue mhemeh se selobua ya kpai an egie riri yebhe limi ebhue bhu ebime mama yoni ta awofo ohuma ofure oi maya na gha ke gbere when gha kere were ghalue mhi ehe mhi na nuwel lu ehima atamawe emhi noke elehor wel gha hol nuwel khon mhan so wel gha kere egia na te emhisi wel danmhe hor wel me wan bhor wel kere ghe wel daghe gia na lue mhi be hima wel wo zuholu yor baba nogie mel nawe riobo suma nuwe bie ekhor wel dahe hor wel me wan bhor wel bhor ghi bhe ya gha khian eluwel kere ghe wel daghe gia na lue mhi be hima wel wo zuholu yor baba nogie mel nawa riobo suma nuwe bie ekhor bhegia na mie ghe ohuman oli ma yan gha lu Ebi ma yaya riaghiboma elamakhor ebi bomen ya yariama eghiba an khor emon nima bie hiame na kiere ofure bhe gheranmhi oi mahia rere nagha leele mario bor yi ilo nuwel bho gbe ye be ebenowael so that ma gele sabor gha riobor lele nor tar nahiarr makere wel wel ghe ewa ogha gui ma ewa ese because molen wel ma wan ese ma bhor tai wan but ona dor dio wel ewan mhan yegharo no selobua nor rie newan nima runde omhan naguwel guan temhon mawel dan mhe hor rie wan bhor onimel kaseye tabho ewel ghe agha buo mon normherabhi ye ude ene mhor oghi damhe hor runde ebhani oyana mio gho bhor Ebhoso bhoro nia nuwel wel nuwel buo ude eyan hon butebhoso bhe ro nor bhe guale noryan bui an de ebhe yan mie so emhi nor bubu aidirio mion oleshie eghe nor ghiri kihin eghehia monseye yere ibudenerime bhi otime nor dion nor gha rie nime eghe hia rere mi yelua mel ghaseyeta mel seyeta <hesitation> mon mon woselobua nor hian omon niemel bhorbie bhe ni mel bhe ya gue yamheri mel bhe ni mel bhe ya gue yamherimelbhi yimel egbe nue an bhe dirio gue hi mel gbe enihia mel more aoo runde omon na gue yi era egbe gue yi ye gbe <hesitation> eromo bhiyo mon emhanle kpejie ni an ye weldor kerewelbhore gie diania ador tiuwe awel amon regie diania solobu ghe gima mio m bhe gbe ena mel noe bha huo sellobua erio gha nor <hesitation>